أه إيه نحب أنا واش نخدم نحب <hesitation> ندير الترجمه من الفرنسي للإنجليزي، أنا ثاني مترجمه، أحيانا أحيانا نقري بصح ملي مرضت مرضت رجليا نيشان يعني من عوام منقدرش نوقف، بصح الترجمه هي حاجه لتعطيني، هي حاجه لنحب نديرها، الترجمه منعياش منها.